Men shirin gazaklarni afzal ko'raman, chunki ular mazali va kayfiyatni ko'taradi. Shirinliklar, xususan shokolad yoki pechene, odatda ko'proq energiya beradi.